алматыда жоқ жоқ астанада жоқ жоқ сені іздедім үмітті үзбедім
жоқ жоқ шымқалада жоқ жоқ сені іздедім мен
мен мынадай өленді вообще ұнатпаймын
қазіргі сол ұранымыз әр әйелге іс елімізге табыс
мен өзімнің жағдайымды айтып кетейін бе
депутат болу қиын ба
бес мың әйелдерге бес жүз мыңнан грант беретін болды
ал әйел депутат болу қаншалықты қиын
ауылдың әйелдерін жұмысқа тартуымыз керек
караокемен айтпаймын мен айтпайсыз ба айтпаймын караокеменен
мүлдем айтып көрген жоқсыз айта алмаймын мен онымен
бір дәуірдің мөлдіреген аспаны едік бәріміз де өмір жолын бастап едік
армандастар қайда абзал достар қайда замандастар қарлығаштар қайда екен
эксклюзив
өмірлеріңіз мынандай болсын иә лайк
армысыздар құрметті интернет қолданушылары
эфирде желмая интернет жобасы
менің аты жөнім данияр есен
ал енді бүгінгі менің жолаушым жолсерігім қазақстан республикасы парламенті мәжілісінің депутаты майра айсина ханым
майра ханым қош келдіңіз сәлем данияр
ал енді ы бұндай бағытта дәл осындай форматта автокөліктің ішінде бұрын соңды интервью болды ма
ы енді дәл осындай ы форматта болған жоқ ы бірақ дегенменен ы бір рет мынау осы екі мың тоғыз ба екі мың оныншы жылы ма ыыы
мен ы осы машина жүргізуге үйренемін деп право аламын деп ы жүрген кезде ы
осы журналистер келіп ыыы сол менің ыыы жүрген жеріме ыыы осылай жазып алайықшы деп
мен айтамын енді уақытым жоқ ы десем болмайды біз машинаға отырайық осылай жазып алайық деп
сонда бір болды бірақ ол енді өте сондай қысқаша мхм
жалпы өзіңіз автокөлік жүргізесіз ғой
жүргіземін деп айта алмаймын сол жүргіземін деп үйренемін деп бастап едім
ыыы бірақ кейін ы үш айдай оқыдым мхм емтихан тапсырдым жүруін жүрдім
бірақ сол істі аяғына дейін жеткізе алмадым себебі біз машина алайын деп тұрғанда ыыы ммм қымбаттап кетті
соныменен сол алуымызды ала алмай қалдық соныменен қалды
енді кім біледі і келесіде бірақ ыыы рөлде отырсаныз алып кете бересіз әлде қиындау ма
жоқ қиындау шығар қазір енді ол екі мың оныншы жылы білемін осы енді неше жыл өтіп кетті оны қайта оқу керек қой ммм
демек автокөлік жүргізу планда
майра апай айтыңызшы депутат болу қиын ба
депутат болу қиын жақсы депутат болу қиын
ал әйел депутат болу қаншалықты қиын
ол ііі әлде депутаттар жоқ ііі мына әйел әйел адамдарына ы ол одан сайын қиын деп есептеймін
себебі біз енді жұмыста жүргенде әрине құжаттармен жұмыс істейсің ер адамдармен бірдей жүресің
мхм ол сен әйелсің сен ер адамсың деп ешкім айтпайды жауапкершілік бірдей жұмыстың нагрузкасы бәрі бірдей
ы бірақ үйге келіп сен депутат болмайсың ғой
үйдің шаруасы бар білекті түріп тастап ііі тамаққа айналысу керек
үйдің отағасы бар ы сондықтан ы әйелдердің жүгі ы екі есе ауыр деп есептеймін
енді майра ханым сіз мына екі мың он үшінші жылдан бері мына үйде отырған әйелдерді кәсіпке баулу бағытында біраз жобаларды іске асырдыңыз
ол қандай қадамдар болды
ауылдың әйелдерінің ммм ы деңгейін кішкене көтерейік көмектесейік деп мен де бас салып содан міне жеті жыл болды
жасыл экономика деген коалицияға айтып едім солар жасайды енді
бірақ мен соған басшылық жасап ыыы осы жеті жылдың ішінде міне қазір алпысқа жуық әйелдер грант алды
о жақсы ол кезде ең үйде отырған әйелдер үйде отырған әйелдер ммм және біз айттық сендердің жұмыстарың ешқайда барудың да қажеті жоқ
мына үйде мына огород сеуіп отырсыңдар ма
мхм сол огородты сепкенде қазір ы соның урожайы екі үш ыыы рет көбірек алуға болады
ол үшін не пайдалану керек
жасыл технологияны пайдалану керек жаңа технологияларды пайдалану керек деп үйреттік соны көрсеттік
м ыыы сосын ана семенасына дейін таратып бердік ммм
әйтеуір соны ыыы ол кезде енді төрт мын доллар жеті жүз сегіз жүз мың маңайында болатын теңге қазіргі кезде ол бір милллион бес жүз алты жүздей
сондықтан ол әбден мынау өздерінің жанұялық бір бизнесті бастап кетуге ы жақсы мүмкіндік
сол себепті әйелдерді ең біірінші үйретіп алу керек
сондықтан біздің қазіргі сол ұранымыз әр әйелге іс елімізге табыс деп
бұл әлі жалғасып жатыр ма
қазір бізді көріп отырған әйелдер қатыса алады
ы оған және біз ыыы басқалар сияқты мына мемлекеттің тарапында енді ы залог дейміз анау керек мынау керек деп бізге ештеңенің қажеті жоқ
бізге дұрыс мынау ы өздері ы ойларын бәрін жинап білімін бәрін жинап жақсы жоба жазып
ы сол мынау жасыл ыыы жасыл экономика деген коалицияның сайтында тұр бар ыыы қандай заявка жазу керек
аха жазып істесе а жасыл жасыл жасыл экономика деген сайт бар
жасыл экономика деген коалиция иә соның сайты бар ұйым ұйым ұйым соның ы сайты бар
соған кіріп жаңағы өтінішті беру керек
иә өтінішті беру керек әйелдерге керемет бір ақпарат деп ойлаймын енді
жиырмасыншы жылға дейін деп отыр мына кока кола бірақ кім біледі біз әрі қарай да оларға айтыватырмыз
ыыы мен мен енді олардан сұраймын ғой мына басқа елдерде де жасаватсыңдар
бұл енді бес миллион бүкіл жер жүзінде ыыы басқа мынау тмд елдерге ғана ы қатысты қарасаңыз
біз біздің жұмысымыз қалай десек олар айтады біз жүйелі түрде жақсы жасаватсыздар сондықтан кім біледі біз ары қарай да жалғастырамыз ба дегендей ой бар
енді мен і үнемі осы жеті жыл болды біз ы осы бастаманы айтқан кезде бәрін жинап аламын мен
мынау даму бар мына ауыл шаруашылығын қолдайтын қор бар солардың бәрін жинап аламын да айтамын айналайындар сендер қайда қарап отырсыңдар сендер неге көмектеспейсіндер
сендердің мынау ы несие берген кезде пайыздарың көп әйелдер ала алмайды оны ауылдық жерлерде тұрған адамдар оны
ауылдық жерде тұратын әйелдерге арналған ы дүние ме жоқ әлде қалада да бола бере ме
жоқ қалада да бола береді ғой аха
біз бірақ мен өзім сол көбінесе акцент ауылға бересіз иә ауылға
себебі енді өзіңіз білесіз олар ы қазіргі кезде ішіватқан мынау тамағымызды көрмейсіз бе мхм
ы базардан барып шетелден әкелген алма жейміз ы оны қайбір оңған дейсіз ол мхм
ы ал мынау өзіміздің жеріміз қандай құнарлы біздің
ыыы осы жерде өсірілген ы тағам қандай экологически таза ы денсаулыққа пайда ғой
сондықтан ы мен ауылдың әйелдеріне айтамын көп нәрсе өздеріңнің қолдарыңда деп сондықтан осыған ыыы белсене қатысыңдар деп аха
соны енді біз мен үкіметке де мен бірнеше рет айтып жүрдім осы неге біз үкіметтен бөлмейміз грантты үйретіп алайық әйелдерді деп
сондықтан міне енді құлақ қойып осы биылдан бастап қазір ыыы елімізде бес мың әйелдерге бес жүз мыңнан грант беретін болды жақсы
онда әлгіні жасыл экономика ыыы коалициясының сайтынан білуге болады
ол бөлек ол мынау қазір ыыы мынау әлеуметтік министірлік бар ғой иә солардың шеңберімен беріледі сосын ауыл шаруашылық министірлігінің шеңберінен беріледі
сондықтан солардың өтінішті қайда жіберуге болады
соларменен ыыы солардың сайт сайттарына кіруге болады
ал енді майра ханым ән айтуға қалай қарайсыз автокөлікте
айта берейік
ерке есмахан деген әншіні естуіңіз бар шығар енді
жоқ жоқ деген иә иә әні бар
жастардың айтатын өлеңдерін онша білмеймін
бұл өте онай ән
майра апай аха ауыл менен қала көше менен дала сені іздеп мен сені ғана
білмеймін мен ауыл менен қала галактикада ма тілеген іздеме табыла ма
сен жоқсың жоқсың таба алмадым сені сен жоқсың жоқсың іздемейсің мені сен жоқсың жоқсың бар болсаң қайдасың жүрсің жүрсің қайда
ең оңайы алматыда жоқ жоқ астанада жоқ жоқ сені іздедім үмітті үзбедім
жоқ жоқ шымқалада жоқ жоқ сені іздедім мен үмітті үзбедім ең оңайы
жоқ жоқ ой бәрекелді
мен мұндай өленді вообще ұнатпаймын
неге білмеймін енді мынау хит қой
сіз қандай қандай әнді жақсы көресіз айтынызшы
халық әндері ну мысалға ең көңілді әндер
а көңілді әндер иә халық әндерінің барлығы барлығы жақсы соның ішінде көңілді қандай әндерді
мен сізге қосылып отырамын без караоке
әндерді білмеймін мен енді көңілден шыққан өлендерді айта береміз біз мына жолдастармен кездескенде оның қайсысы көңілді қайсысы көңілді емес
жақсы ең сүйікті әніңізді
бір ауылдың түлеп ұшқан жастары едік бәріміз де өмір жолын бастап едік
бәріміз де жазылмаған дастан едік армандастар құрдастар
бір дәуірдің мөлдіреген аспаны едік бәрімізде өмір жолын бастап едік
армандастар қайда абзалдастар қайда замандастар қарлығаштар қайда екен
эксклюзив ы қазақстан республикасы парламенті мәжілісінің депутаты майра айзинаның керемет дауысына куә болдыңыздар
ал енді есілге тарттық
майра апай алтын уақытыңызды бөліп біздің жобаға қатысып өзіңіздің бір қызықты сұхбаттарыңызды бергеніңіз үшін айтар алғысымыз шексіз
енді караокеге барып тұрыңыз
жоқ бармаймын бәрібір бәрібір бармаймын дейсіз ғой
бірақ дегенмен де дауысыңыз жақсы мен соны айтқым келген негізі ы әрі қарай шыңдау керек сияқты
рахмет көп көп сізге ұзақ ғұмыр тілейміз ең бастысы ыыы әйел бақытын тілейміз
мына парламент қабырғасында жемісті ы жұмысыңыздың барлығы жемісті болсын дейміз
біздің ютуб көріп отырған ы интернетті тамашалап отырған көрермендерге айтарыңыз болса біз тыңдаймыз
енді бұл бізді көріп отырған көбінесе жастар шығар
ы сол себепті мен ы айтар едім мына ы жуырда біз көп бір мәселені көтеріп жүрміз
сол ең бір маңызды мәселе ол мынау айти технология деп жатырмыз
ы мынау мемлекеттік қызмет көрсету халыққа оны ыыы мынау халықтың өмірінің сапасын көтеруге ы бағытталған
ы бірақ мына үлкен адамдар ы осыған онша бейімделе қоймайды
ы сескене ме ы білмей ме ы сондықтан мынау жастарға айтатыным соны тез игеріп алу керек
ыыы өздеріңіз ғана игеріп алмай ы осыны ата аналарыңызға үлкен адамдарға көрсетіп соған тартуларыңыз керек деп
себебі бір байқағаным мынау жастардың қазір бірдеңені біліп тұрса соны бөліскісі келмейтінін соны анғардым мен
ммм шын айтамын мына жастарменен жұмыс істеймін ғой мхм
сондықтан соны қою керек ы мына алға жүреміз десек ы көштің артында қалмаймыз
еліміз дамысын десек қазіргі кезде осы жастардың білімін біз жақсы пайдалануымыз керек деп ойлаймын
сондықтан ештеңеден ұялмаңыздар қаймықпаңыздар өздеріңіз білгенді басқаларға да үйретуге тырысыңыздар
рахмет майра апай тағы да рахмет көп көп сізге
құрметті интернет қолданушылары мінекей ы бүгінгі эфиріміз осымен аяқталды
бүгін бізде қонақта болған қазақстан республикасы парламенті мәжілісінің депутаты майра айсина ханым
тағы да рахмет сізге көп көп рахмет
ал қымбатты ыыы біздің көрермендер біздің каналға жазылуды ұмытпаңыздар және лайк басуды да ұмытпаңыздар
үйлеріңізде интернет жиырма төрт сағат қосулы болсын
келесі өмірлеріңіз мынандай болсын иә лайк